Itlarni bir biri bilan muloqot qilishi <hesitation> har xil bo'lishi mumkin. Bularga tana muloqoti kiradi, ya'ni ular bir bir bilan muloqot qilayotganda dumini yoki qulog'ini <hesitation> harakatga keltirish orqali ham muloqot qilishlari mumkin va bularga yana bir kiradigan <hesitation> tomoni bu hid orqali va vokalizatsiya orqali ham bir birlari bilan muloqot qilish- qilisha olishadi.